एबे सब्से सुरुमा त एबे, एबे पोछा चांही लगलई ना हसे ओकर पिछे एगुडा साफा बल्टी लेवे परलई । हसे उअ साफा बल्टियामा इचिकमिचिका पानी गहके हसे ओकरमा एबे यापन कसनक डौल लगतई सरफ, ओसने गहगाहके ओकरके एबे डौलेसे फुवा निकडओके । हसे जंहवा साफा करेके बडै, जांही भुंयवा साफा करके बडै एबे वंहावा जाके एबे पोछ्....पोछवा माहे इचिका जिबजोरके हसे डौलेसे निडगारउडगारके हसे तंही पोछेके । हसे ओसने पोछले एबे कहदेउन इचिका बढी फोहर हतै त एबे घोट नै पोछे परलई ओसने पोछ पाछ्के एबे साफा करे परलई ।एबे सरफ सभ हसै त एबे फेरी दुइ तीन ताल नै पोछा लगावे परसउ हैने ओथिया डौलेसे साफा हसौ । मने एखना जुन बजारवामा एसौ ओथिया इअ भुंयवै पोछा करके तहिया कहके एगुडा झोर साबुन कहके एगुडा बट्टामा एसउ उ गहले चैं ओथिया <hesitation> फेरसे हैने दुइतीन ताल धोए परसउ एक ताल धोउले एके तालमा उ डौलेसे नै साफा हसउ ।